Pus tsama kawawi tu tilakgtsin axni kawau i chixali pulana lakastalankua pus lakaani i este kawawi naj xlinuntsa kachikin pus kalakgtsin ekit tu lakxkayiw i lakaan lakachaan para lhantse pues wakg kaxkayiw klakgtsin cheama para tu wa wakax este e sakgat pus xkayiw xa este cheama para wi cubeta xaxkayiw makgot xaxkayiw silla pus namin tu xaxkayiw malakch naxkayiw este kalipaxikan tsama e wilakgo lha kawau kachikin kawau este laktanumakgo xkayiw na lakgtsin kalipapaxinkani chik i chon cheama na pina nak puitat mawakankani bandera i pus laktanuma tsama xaxkayiw i pus na lakgtsin xa kawau ti kapsnat tu minkgo tsama lakxkayiw kawau kapsnat tu min e pus wintu tse likaxlhawanankan e pues kawau lilakgatit tsa tununk tasu kawawi xaxkayiw na lilakgatit masu este axni chiama xa palhma kape pus naxkayiw E con chiama laxux makxkayiw i nawilapa ama este xawat na laxkayiw e choncheama para lhan kawawi makgas tawila para chuchut para chi wani pus tampuxkayiwi tawila usu para lha lha kilakachaama chichini e pus kax xkawiwi wan e pus cho este para tu kawaw xpalhma xanat e pus wakg lakxkayiw i mi lhakgat chi wani pus lilakgatit kawawi i xaxkayiw na lakgtsin.